شوف يعني أنا مو مرة أحب الإحتفال بعيد <hesitation> ميلادي، لكن إذا كنت بحتفل فيه أحب إحتفال بسيط تجمع كدة العائلة والأصدقاء، <hesitation> عادي إذا جابوا هدايا أو ما جابوا ما في مشكلة يعني أنا مو مهم عندي أهم شي إن إحنا كلنا بخير وكلنا متجمعين نسولف سوالف حلوة ونفرح وننبسط وناكل ونشرب هذا أهم شي وخلاص.